बजट मा हम खाणू बणौंणा गले हम स्थानीय और मौसमी सब्जी हूंदी ऊंथैई खरीदला दाल और अंकुरित अनाज जनई सस्ता और अंकुरित अनाज पोषक तत्व से भरपूर जू खाणा चीज छन ऊंक सेवन कला। घौर पर पकौला। और बडा पैमाना पर खाणू बणौला। स्मार्ट सौपिंग और फ्रीज मा स्टोर कैरी की हम अपड खर्च कम कै सकदा।